כנפצ׳ל אלקודרה עלא אלכּלאם מע אלחיוואנות חית הזי אלעמרה נדירה ו גריבה, נקדאר נפהם משاعرهم ו אחהתאג׳תهم ו נערף כיפאש נסתעדם ו נعيش מעאיהם בתנאחום, אלתחדות בכול אלאלוגאת אלאגנביה מֻהם ו אבלאכן אלחיוואנות כתשכּל עולם ח׳اص ו אלפיהם דיאלהא כיעני אלאעלקה אעמק מע אלטביאה, הזי ת׳ג׳רבה פרידה ו מיכדרש כל ואחד נعيشה.